फ्रांस ऊ मौसम बहुत विविध निच, हदौ ईद विशाल देश तौ दवा अलग-अलग जलवायु क्षेत्र निच। <noise> दवा चार प्रमुख मौसम निच, वसंत, ग्रीष्म, शरद, रंग शीतकालीन। <noise> हदौचु मौसम ऊ मुख्य विशेषताएं। सर्दियाँ, दिसंबर स फरवरी तंग, तापमान आमतौर जीरो डिग्री सेलसियस नीचे निच, दवा जनवरी ऊ माइनस दो डिग्री सेलसियस तंग गिरेच। दवा वसंत, मार्च ओ मईसतंग निच, दवा तापमान धीरे-धीरे बढ़ेच दौ पेड़ पौधे ली हरे भरे हाचिद। दवा ग्रीष्म मोसम, <noise> जून स अगस्त तंग निच, तापमान बौधि निच। दवा वर्षा ली बौधि हाचिद, जुलाईऔ औसत तापमान बाईस डिग्री सेलसियस तंग निच। शरद, सितंबरस <noise> नवंबर तंग निच, तापमान धीरे धीरे कम हाचिद, पेड़ पौधे पीला रंग शवीग हाचिद। फ्रांस विभिन्न शहरो मौसम अलग-अलग निच, दवा पेरिसऔ ठंडा निच, शुष्क मौसम निच जबकि मारसेय गर्म मौसम निच आद्र निच।